Aya si ruu komie, koo ke aai paisheet ne nyikis, aya ko si ruu komie kora koo- ko metinye kapwatuut che makaroron, mache itinye kapwatutik che kororon so ko rook iruu komie, aya, konyiloik ko mwae kolee leen kongoi akine tarityet apu, makolei amaa amaipati, ko inyendet chito ne ikole ak kikese ak kiaame ma imwaa kongoi imwaa kongoi, aya ko konyilei ko si ruu komie kora ko ii saa mungu ye mache iruu ileechi mungu kongoi amu ka iripoo peet koimen akoi koskoleng, ilechi konaa rwondo nemie, ak ko rook istaena kapwatutik che yachen, ilechi kona kapwatutik che miach, akoi supuhi, irue as nemie, ne me pwoti che yaachen, irue ne kararan.